Ftet ke sempri fjalën gjushtu, isht e ndihesha ftet lik e isha i sidiarm për atë shurbes çë kleu, però pran si u pash me tij më…më ndërroi gjërgjish përçë me atë fjalë çë më the nani venë gjërgjish më mirë e të haristis pë‘ ftet.